<hesitation> Allô, mba miavia aty rô nareo fa magna problemy iahy ety gn'ame tuyau aty tapaky izy io da lasa mifoity ambadika ety zagne gne maloto raha ohatry mba malalaky anareo misy fotoa anareo amzao na afaky kelikely eo mba mevia amignay ety mba manamboatry anty.